Кӯдакон бояд аз хурдӣ ба ҳаракату варзиш одат кунанд. Волидайн метавонанд худ намунаи хуб бошанд ва бо онҳо якҷоя машқ кунанд. Бозиҳои шавқовар дар ҳавои тоза онҳоро фаъол нигоҳ медорад. Дар мактабҳо низ машғулиятҳои ҷисмонӣ бояд ҷолиб ва гуногун бошанд. Агар варзиш ба шавқу бозӣ табдил ёбад, он ба одат мегардад.